Kuina ki daxa ñoxhina, dina ka antikaxa kukitana, naketaté konchinu nú nu ti nangua, kuana naxa nida ti tichí namañu tenexa dakukuita ná, da naketena nú lavadero nakuetana ku'uná, o tiná ho nekanda nundeyú nuná axio ni kandá no dunu no ndekanaguaté kuketana chin dana kuketana kuna kuna hó ihó nama xa'a ña diki kon yo'na naxuni kandaté nguinati xhin tiunú nrujte nani xandana kuixhii nama, da ditá xhi nú ya'á anu naxa nikandaté ña ñadi tikonño xhi nama, kodon nodono iin tangui nduté yunga naá narda kuixhii ti dión yu dundo kuanandió ngua dama xa naketyeni.